Rakôa zô hoe andeha, iiiiandeha oandro amina farihy na renirano zany zô an de ra indesina zô an de lamba indesinô an mandeha mande mandro akagny, De mitondra sembo bitika zany anô an amafanô vatagnanô rehefaa miala avekeo.